Oshinima tandi vulu oku dhimbukwa manga ndali omushona shotango. ooshono. molwaashoka moku kalamwenyo komuntu oho ende ngaa to tseya iinima yimwe. yimwe owuyi shi. yimwe kuyishi. Naambi nee kuushi hoyi uvu ngaa kaantu oho kala nee wa hala andola wu mone esiku limwe wuyi mone nenge wuyi tseye. Esiku ndyoka okwali tandi ende nduuka ku kuume kandje. Ngame otandi adha aamati yeli yaali taya ende ngaa tuli mondjila yimwe. yo oyuuka ondjila yawo. ngame ondaadhika nee nda uka ondjila yandje nduuka ku kuume kandje. Ngame nee moku putuka kwandje onda kala handi uvu omatumbula. Ano omatumbula ii- ii- ii iinima ngaa hayi liwa kaantu kaawambo omatumbula ngono onda kala nee handi ga uvu ndele kandi ga shi. Ookuume mbono otaa lombwelendje nee kutya aaye tse otwa uka kegumbo limwe lili hwiya otatu ka fulila. molwaashoka omatumbula ohaga fulwa. otatu ka fulila kuku omatumbula tse tuge mweetele. Itatu yeni? Ngame elalakano lyandje okwali nee okuya ku kuume kandje. ashike manga pweya ompito ndjono yandje nee yethi yesiku ndyoka lyoku mona omatumbula. onda mono kutya ondjila yandje yokuya ku kuume kandje nandi yi shendje. ngame ndiye naambano tuka ndika tseye omatumbula. Opuwo nee ngame otandiya lombwele nee kutya paife onda uka nee ku kuume kandje. ondaadhika nduuka ku kuume kandje tu ka uhale. Yo otaa mono kutya ngele owaadhika wuuka ku kuume koye natu kemu pituleni ashike tuyeni. Tse otatu kemu pitula. tatuyi. Ethimbo ndyoka okwali nee lyoku teya iilya nokuli. Okuya mondjila mwiya oohapu dha shendje kadhi shiwe dhomatumbula. tse otatu pegumbo limwe pena ngaa iihauto. iihauto mbiya ihaayi ende. Iihauto mbiya ya yonuka. Paife aamatu mbano yetu lombwele tu ka fule omatumbula itaya itaya popi kutya omatumbula otaga fulwa peni nenge otuuka peni. Gumwe ota kuthamo oka- okambele ke. Okamwele ngaa komondjato. Ye otayi poshihauto sho ihaashi ende. iihauto nee mbiya yonkulu yonale mbiya yiikoto mbiya nee ethimbo ndyono shoka okwali hashi hashi longithwa oku tula omakunde molwaashoka okwali ethimbo ngaa lyoku teya iilya noku toola omakunde. Aantu okwali nee ya ipyakidhila noku toola omakunde yo taya teya iilya yawo taya tula kiihayaya. Opuwo tse na kuume kandje tatu kala ngaa twa kuutumba moshi moshitawuwa. mepola manga mbono taya patulula oshihauto yo otayeshi patulula taa yimo. yo otaa kuthamo oradio molwaashoka oohauto ohadhi longelwa ooradio. Yo otayeyi eta nee kutse. Piafe tse otwa tegelela nee andola tu tsikile ondjila tuka fule omatumbula. Aaye twali ku tega. Opo nee tulipo andola natango sho ya shuna mo ye mwene goshihauto oteya shaashi okwaadhika eli mepya ta tete iilya ye- ta teya iilya ye oteya. Ye ota mono nee aantu yeli mo- ye ota mono aantu yeli moshihauto. opuwo ontungwa yiilya ye oteyi tula pevi. tse otatu fadhukapo Otwa ende ngaa oshinano ngiika oshinano oshifupi. tse otatuyi pegumbo limwe natango pena ohauto onkulu. Ethimbo ndiya okwali nee hatu hingi oohauto dhoodhalate. Opuwo tse otatuyi mo. Omuna nee iipundi mbiya yoohauto ngeya sho kwali hadhi longwa nale. Okwali nee hadhi longwa ngaa dhina omatalashe. Tse otatuyi mohauto moka. tatu ipatalemo. tatu tameke ishewe tatu tete omatalashe. Andola tu ka hinge ishewe oohauto dhetu dhoodhalate dho. Sho twa talele nee mesipili natango. omusamane gwene goshihauto shi twa teya tango oye ngu a landula oompadhi dhetu. Natango otatu fadhukapo. Tatu fadhukapo sigo okomagumbo. Otwaka endela nee ondjila onde. Ye sho omusamane mbela sho a dhimbulula kutya o- o oolye. oohazi peni. ye okwa tsu ashike komagumbo getu. Tse twa longitha ondjila onde tatuya kegumbo. Sho ashike ndeya megumbo onduuvite ewi lyomusamane tali popi keeshi gomegumbo lyetu. Sho nda dhimbulula nawa onda mono kutya omusamane nguno oye ngu mwene goshihauto shiya twa- twa kutha o radio. Ngame otandiyi megumbo. omuvali gwandje meme ota pulandje ngele omusamane ondemu mona. ngame otandi ondemu mona. sho ndati ondemu mona ye omusamane otati paife aamati otandiyi nee nayo ndi ka longe nayo kegumbo lyandje Omusamane ota ende ngaa ta tete oonwa dhe mpo. Tse otatuti nee pamwe otatu ka dhengithwa owa iilya mbiya twa- mbiya kwali ta tutu. Molwaashoka otwemu adha ta teya iilya mo- mepya. Tatu ende ngaa twa nyanyukwa tse otatu itululemo nee kutya aaye kehe gumwe ngu a pewa iilya otatu tala ashike ngu ta manapo tango. Otwa falwa ngaa poshihauto mpoka twa kutha o- oradio tse otatu patelwa nee moshikoto mo mwa tulwa omakunde. Omusamane tayi megumbo. Sho a ka galuka mo. okwa galukamo ashike tiithana mo koogumwe. Okwali ihe ongame ndi- nda ithanwa ko- nda ithanwako tango ndiithanwamo tango moshihauto mo. Nonwa yili peke. Mpa nee twa dhimbulula kutya nani oonwa dhi dheendwa tadhi tetwa kadhishi dhoku dhenga iilya. onkene odhoku tu dhenga. Oyo owala oshinima shimwe tashi dhimbulukithandje sho. sho ndali omushona